Kǝ́ pɨ lée yee pɨ ŋ toolu ewetui pɨ ŋ tɨnɨ wɔɔ, sɨsǝŋwǝ rɨkɨsa vǝ́nɨŋ mɨŋ, mɨ ademɛyoo, gbomarɔo, siɛroo, yáa kpɛɛwɨ yɨ ŋ saŋ nɛ? Yóo putuu, mɨŋ gbomarǝ mɨ ademɛɛ yóo putu yɨle pii rɨ wɨtɛɛkpǝ, anyɩ ya kɛɛlɩ ya kɛɛlɩ oturuu yǝǝ, ye pe wi. Vǝ́nɨŋ ye wi yɨ ŋ wo yɨ la pɔrʊ bɔɔrǝ sɩsiɛrɩ, mɨŋ o lo wo a la pɔɔrʊ bɔɔrǝ sɩsiɛrɩ wɨ lóo toŋ oturu ya pe ya yaa, ye wii eweye yɨ yaa sɨsiɛrɩ fwaɩŋ, rɨkɨsa wɔɔ vǝ́nɨŋ o lo turu yo ro enii ko oturu o lóo koru ǝsǝ yee yupǝ wɔɔ, oturu ǝ lǝh sǝ ǝ lǝ pǝ nyarɨwǝ e pe yee lö oyupǝ. Mɨŋ ǝ lǝǝ pɨ a maa eyee yupǝ a lɨŋ maa nya aka wɔɔ, mɨŋ o loh toolui ǝtɨnɨ wɔɔ, mɨɨ o lo o lóo to koru otoolui ǝtɨnɨ kɨ wɨ yee mɨŋ juuta. Juuniǝtǝrǝ wɔɔ, mɨ e lee yee rɨlo oyupǝ wɔɔ, we paa wɨ lóo koru ǝpɨlɨ Nɛ ǝ yóo toolui lǝ tɨnɨ kɨ yɨ pǝǝ pɨlɨ? Vǝ́nɨŋ mɨŋ ademɛyoo, gbomaroo wǝ́ ǝ lǝ kǝ sǝ ŋwɨ rɨ atɛɛkǝ lǝ pǝ wɔɔ, a lɨŋ wɛɛɩ mɨ mɛɛʊŋ a lɨŋ maa awɛɛɩ mɨ mɛɛʊŋ mɨ a la wɛɛ yɨ mɨ mɛŋwǝ ko wɔɔ, e lee ci eyee, e gaalǝǝrɨkǝ ko o lóo turu yei yǝ́ǝ pɨlɨ. Paa vǝ́nɨŋ mɨ ǝ lǝ kǝ sǝ yɨ e le kpii rɨ lä yawayǝ ǝ lǝ tɨnɨ vǝ́nɨŋ cɔkɔɛ lo kuu wɔɔ, o toolu ǝ tɨnɨ rɨ gukpǝ. Rɨ fɛɛ fɛɛwe wɨ taarɨ wǝ. Vǝ́nɨŋ kɨsa kɨ la cɩɩ o loh ko aka kpɛɛ wɔɔ kǝ́ e le kpii naa rɨ gucaakpǝ mɨ ǝyǝǝ oturu wɨ lo kuuna. Amaa wɨ ke ce wɨ ri gukpɛɛkpoo oturu wu kuuna. Rɨkɨsa áa pɔrʊ eweye wɔɔ o ru ǝ pǝ tɨnɨ rɨ koruwǝ. Mɨɨɨŋ Ee akpayɨrɛ yɨ tɛɛ lǝ̈ rɨ koruu yɨ kpɛlɩ lǝ̈ rɨ etikeŋtikǝ wɔɔ, ǝ́ǝ fɨ yɩ atɛɛ ǝ́ǝ fɨ yɨ o otoolu atɛɛ amaa bwiiɖɛ lo oŋuŋkǝ ǝ fɨ yɨ atɛɛ. Rɨkɨsa oturu eee ǝrɨtaarɨkǝ wɔɔ kɨ lǝǝ yeemi. Kɨ lǝ, mɛŋɖǝ ɖe yeemi ɖo co yi, ɩŋhɩɩŋ wɨ lóo ku oturu wɔɔ wɨ tɨ a lée yee mɨŋŋŋ Yi tɛɛ rɨ yɨle jiirǝ rɨ atɛɛkǝ rɨ. O lóo koru a mɨ yee wɨ mɨŋkɨsa juuta. Paa wɔɔ, mʊ la tɛlɩ juuta fɨ koo juuniǝ wɔɔ, mɨŋ ǝ lǝǝ fɨ yɨ e yee yupǝ oturu ya pɩla. Nyɩŋwe wɨ kpii rɨ mǝrɨwe wɔɔ oturu wɨ lǝ kpɨ, turu ya pɩla yah kpaa yɨŋ tɨ yɨ poo ǝfɨ eyee oyupǝ. Kaa pɨ leh yee pɨ ŋ toolu ewetuyǝ ǝ fɨ acaa wǝǝ oo.